Den kwa moh oh gawera zi amang owoha odey bi moh teword ozoh tema ewenh eh erazi ochawadad beh yab eweneh oh kpon nongo beh boh anong amah gaw arezi ibèh iki main ah eden yina ayo ka yawh kawen aka wo zam eh beh teh teh mi beh teh teh ewen beh termah arara bi bi shit kawen beh kah zini arezi moma akwuri ha mah ho ra igbe asah beh nah temah bi shit beh zah wowa eneh maini maza erezi emeni bi kpa beh nah kah zini abuma kperekpe abong hobe hobe hobe abuma kperekpe beh day macha anongheya kah beh ma zini anomah aforah azini ekpo kahmo ahey beh azini ikpo aforah beh abeh kody need achi bi ononghe ya oh bey meh marivasi obey dey meh annononna arub beh chiwi bi anongheyah awame aronohon ani meh abangha abaneh erezi dumah ekeh maina beh azah pha che ekeh maina mah eseh amomoma etermi beh pha che beh pha pha beh za duhk phe bi shi shi adoh beh akah zinah wone beh woh woni bi shi beh akwon zina clinah ha ha ibeh. <hesitation> <hesitation> beh ki arazi aza kpara bishi bhe zini che azima chinaa kibe sa abeh mah ho erazy beh za hol seh bi shit maza beh ama hol akpaakpa attoh ngomi arazu morma beh toh ngomi meh cha aa behma zoha erazy morma duma azima akah koh kiyan miyan meh, meh kwa anong hap amah adewe abeh ka dewah azima aza kabeh hicom aza piri maden den be nah bira hama ahm ekpo pkia acara zima kwu abeh ma zeha aza, azeha akpa kpa erezy eney bra wout bi guann azahpri ana zi nghe agbowogbui aa wonh a membah yinge awon omana ediwi asy ediwi ngomi a wone arezy wuri gomi awoney erazy soh bishi shi madee ene ka ka ebie dimeh hama asi sa meh aka zini onun kwo ayangha ke ebira bi azini eyimi ahome bi sek sek ayangha kabriabri dolk akazini, abubuyi azima yanghe ke bire bi kode ntokon azimayan ke ediwiroha soh aka yan a buwi eroho soh. Ana kwa azini <hesitation> edywi sa nduduri odh ha amenba si edywi sa akponghi zong oh aa ka say ediwi soo bi shi aray gbonwa arayzi eke bia aka zini ediwi chur anongha ake diwi asa bii shi bong aa aka zini <hesitation> va azena okgankgban abowi cha nwa kpienangkpien bi shi shi ahe cha ogban ogban cha beh ochator ka arizi oko bia onong-onong oh rowonoma owewote ko bharen oday bong a wha kirarake bong a wewote onong onong obey arazi seh bishi ochi ma ogbangban o wu bi gen e ayo kwa taio taie beh tai ogbangban ogba ngban onoh wu bi tẹẹ onong onong onob bhen nor bhe eh mama sam eh obi eh papa sam-eh anah ray onong onong onomore orangha bi tẹtẹ tẹ tẹ te dah ewot eneh beng ga onong onong ofonah okodowa onong onong ochin obuko kwe